Maktabga borganimda men o'quv kitoblarim, daftarlarim, qalamlarim, to'g'ri chiziq va rangli qalamlar olib ketaman. Shuningdek, suyuqlik uchun shisha olib chiqaman.